nokkujie latiɗe mi yehi ko ɓoye, e tawa e nder majje ɓawo mi ccuri kawa <noise> mi ni wuro mi wari Ilori ɗo ndu wuro non. <noise> Ɓawo majjan mi wayrai e Abuja, mi yehi Abuja, mi yehi Minna, mi yehi ibadan, mi yehi abekuta, mi yehi lagos be ɗen fu nder Najeriya non, kadin do mi yehi Benin, mi yehi Burkina, mi yehi Togo, mi yehi Ghana, ɗe ɗen nokkuje latide mi yehi ɓoye.